<hesitation> atinye maama chesere. Ako ngo ngosere komama koloen, koloen kochang komii poisyonik kemii poisyonik akichichek. Ko ngap kelen kee kee keeetemveleanchii gei. Ko loen ama amama ui ui akot rapinik sikenyor seke tembeleanchigei komakiitei ako akoloen pichooto malekit mi mii kasisiek. Ngap awe yakenyoru kasarta kitikin iwee ilen ipikat koneit komanekiti koloo komii paisyoniki, kenyoru laaki kumuuch igati akiweke.